د ګاډو ګاډۍ د درنو بارونو په وړلو کې ډېره مرسته کوي، ځکه چې دا قوي جوړښت لري او زیات وزن تحمل کولی شي. دا ګاډۍ معمولاً د فلزي چوکاټ او قوي څرخونو لرونکې وي، چې له امله یې بارونه په اسانۍ سره له یوه ځایه بل ځای ته انتقالېږي.